كان الولد إسمه رامي ولما شاف المفتاح إنبهر قرروا يجربوه، أول باب جربه كان باب حديقة جده، وفعلا فتحوه دخل ولقى حديقة مليانة ألوان وزهور عجيبة بعد كذا جرب يفتح باب المكتبة القديمة ولما فتحه إكتشف كتب سحر ومخطوطات غامضة. حق أنه في مغامرات جديدة بانتظاره وقرر يستخدم المفتاح لإستكشاف كل الأبواب اللي في حياته.